Quibia lady chi <laughs> quibia lady merzaa’ nia lo lavader na, nu lavader na enty tiembgy pur lanyg>u ritibynu laadi chi, pur lanyg>u va nunu lady basoonu chi enty na lo lavader quib>un lady chi na jabón gula faa r ziununi chi, chadzan cun jabón chi gydieny gydieny chi nu vez na nu suavitel ha zak siununi lo suavitel enty zaa’ chi nash-nash pani ni chi enty na faa zi bay faa-faa dis ni rsiunu lady rgybnu lady chi ni chi rutnanu gykny, chi mez chon niz cheni tap niz cheni chiru ni bdien meu chi ru gyzyl>nu lany gybisni chi, gytenulani gyucheni zzi.